Kore du sude kaŋum dun non waye, ɓubol mun dun ana hewi, ka kaŋum nage ana yalta fa ana wula seɗam. <hesitation> ɗu duu, so a ƴeewii, jon kaa laatoto ngam saabii hirnaandge ɓe keetti. Ñalawma fuu du ana jogii metteyoo muuɗun feere, keertaaɗo. Jonkaa hakkunde wulii naange yaltii sanne sanne maa saatuuje yaltaayi fey.